Yu ta kain na nida kiti yó ta hotan animatí, chi mita mio ta nrui deeó ta dikani kitijan nrui deeti mi miti tá, natio iin deeti ta kantanti xá deeti, oyenti na tióti ayuti na kadakunaó deti, ta nidati kutoni ini ta nidati ho anima xhí, ta hu mio na nreiyó ta miti ta nreitanto chí, tuna kuxati nreiti ta ngu ketan tute nóti, ta hú mio na nrukueó ta miti ta nrukuetantí chi tona nrukueri ta kao kao chinti tá odanrati na kió ta tuna ta ngu mio na kió ta kitijan ta ku tanti, ta kió ta va hó viko ta minia kaó konrió ta dikan ta kitiyó na okutita ku linti ta minia konruti minia konruti ta xajanta ta ni ho anima ta dikan hó anima nidá kiti yó, ta ni tina, tani chutu, tani ti'la, tani ti'ilo, tani tixachí, nida kitiyó ta hó animatí.